जो आज कल के शादी पार्टी म अलग अलग प्रकार के तरीका म सलाद ल सजा के रखते। जैसे कभी हाथी बना के त कभी शेर बना के त कभी हंस बना के अलग अलग तरीका से सजाते। आऊ चाकू से अलग अलग अकार म सलाद ल काटते।